Ndikkana mi So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi ngoɗɗo kam walla mi waɗi noogas mbuuɗe, miɗo ɗonnoo ngoɗɗo kam. Mi faami ko hayre ngal njidda, sabu mi waɗi e nguurndam mawɗe e ngoodi. Mi waawi nde o njahi e maaɓɓe, ndee ko njelti e jammaaji.